Atombɔ ma ema aaa emi ema na emii sosai <hesitation> emaje ekpan sanaa so sanaa ema sini kppaa kuma owe eti ekpmpua owe ŋke oze ambi si kpaa domin gaskiya ama ma ema sin kpaa eyika ema sosai hari imvevei ende ema sin owe anverei etiye ku shaŋ ema we nde ele ne emba domin sobo de etiye ba gaskiya ema sin nyise ende ema sin kpaa ba kuma ekatara nvevei kuma envevei ne ba ende musu kpaa har muje awa everu musu kpaa eeti komput kuma bamu naŋke kuma duka eti musu kpaa owe zero ba enke na ampani ba so atɔmbɔ ema ema enteka emi a kpaa okokori a shuu ogbose ende emi sa yike ogbose emi ker emi ze shaŋ asu aga anuit domin gaskiya emu sa han asu aga aniy kuma onitɔ sa ba jamu ba emusu k engaa ni ba emu ya kuma eti evep evep ko emu zhuru awe ovɛp kuma enɔɔk emu ku dak uji so ema suŋ emi ema suŋ emi na afaŋ onyi embi so da emi shaŋ abɔk embi kpaa eti na ya ocin gaba otepe naabe nyamkpa gabakida domin emba haka. Emu daki ensɔk emu ba emu daki ensøk mu nyaa emu afa mu daki ensɔk har ne ensɔk anyankpe gabakida na abe nyamkpa gabakida na abe nyamkpa gabakida sa ya embi ba ampani kuma sa ya embi ba so ema sun ambe emu etiye owe enke eze bawe zhuu mu ya eti enkomputa kuma ba wei emu shaŋ enke kuma ema shuŋ emi afaŋ nu owe onum embi eyike obgose embi mbi si yike ogbose mbi apa elaŋ ewe faa mu daki enɔɔk nu emu daki ensɔk anyamkpa su we daki ensɔk anyankpa su we oŋke oze ba ema suɲ emi na afaŋ na afaŋ yi casa si vee ema ze lee pvɛ anit su yika embi ba emba emi soon emi yɛp anje emi baba enke nu kirki ko nzasi ba so ema suŋ emi atɔmbo ema a kpaakuri kpaa mbi ankuri akpaa ankuri a soon a kpaa egga su eyika embi.